ควรให้ความสำคัญมาก เพราะว่ามันคือความปลอดภัย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

นี่เด้เพื่อน QR code แล้วกะสแกน

สิเข้าไปเบิ่งยอดเงินก่อน เพราะว่าสิได้ฮู้ว่ามีเงินพอหรือเปล่า

อยากให้มีฟีเจอร์แจ้งเตือนหมวดหมู่การโอนเงินของเฮา

เคย เคยจ่ายบิลค่าอินเทอร์เน็ต

ซ่อยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจเช็กยอดเงินได้ตลอดเวลา

เคย แต่ว่าบ่บ่อยปานใด แก้ปัญหาด้วยการใซ้เงินสดในการใช้จ่าย

มีความกังวลน้อยลง เพราะว่าเฮาบ่จำเป็นต้องถือเงินสด

บ่เอาเลขรหัสธนาคารของเฮาไปบอกคนอื่น เพื่อเป็นความปลอดภัยของเฮาเฮา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

ใซ้เวลาบ่โดนปานใด แล้วใซ้ค่อนข้างบ่มีปัญหา

การสแกน QR code เพราะว่ามันง่ายแล้วกะสะดวก

อยากให้แสดงยอดเงินที่เฮาใส่ไปว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ใด

ฟิวเจอร์การลงทุน เพราะว่าบ่ได้สนใจเรื่องการลงทุนขนาดนั้น

ควรมีการแจ้งตลอดเวลาตอนที่มีโปรโมชัน เพราะว่าเฮาสิได้บ่เสียสิทธิ์

ปรับปรุงเรื่องระบบเข้าใซ้งาน อยากสิให้มันราบรื่นกว่านี้

มี เพราะว่าฟังจากข่าวหลายหลายทางแล้วมีความน่ากลัวมาก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

คิดว่าปลอดภัยกว่า เพราะว่าเงินสดเฮาอาจสิเฮ็ดเสียได้

ควรมี เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาสามารถเลือกเฮาภาษาที่เฮาถนัดได้

อยากให้มีการปรับปรุงตรงที่ยามมีคนเข้าใซ้แอปหลายหลายแล้วมันสิค้าง

กะสิเอาบัตร ATM เข้าไปกดตัง

ยังบ่มี เพราะว่ายังคิดว่าบ่ทันจำเป็น

มี เพราะว่าเอาไว้ใซ้ในการกดตังค์สด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

ยังใซ้อยู่ เพราะว่ามันง่าย

คิดว่ายังจำเป็นอยู่ เพราะว่าบางคนเขากะต้องการกะเงินสด

ใซ้จ่ายในร้านค้าหรือตลาดเพราะว่าใซ้ต้องไปซื้อของอยู่ตลอด

คิดว่าแบบบัตร เพราะว่ามันสะดวกแล้วกะง่ายกว่า

ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูง เพราะว่าสิบ่ได้หักเงินจากบัญชีทันที

คิดว่ามีความปลอดภัย เพราะว่าเฮาบ่ต้องพกเงินสด

มักแบบผ่านมือถือ เพราะว่ามันง่ายกว่า

กะสิติดต่อไปทางธนาคารก่อนว่าบัตรกะเสีย

คิดว่าบ่ เพราะว่าคนรุ่นใหม่น่าสิจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารมากกว่า

คิดว่ามี เพราะว่ามันสามารถเข้าไปทำเฮ็ดได้ง่าย

คิดว่าบัตรเดบิตเพราะว่าง่ายแล้วกะสะดวก

อยากให้มีฟังก์ชันอื่นอื่นขึ้นมานอกจากการใซ้กดเงินเพราะว่ามันน่าสิใซ้ให้ใซ้เฮ็ดหยังได้อีกหลายอย่าง

เหมาะกับคนที่มีรายได้ประจำมีความแน่นอนทางรายได้

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพราะว่ายังบ่ทันมีรายได้ประจำ

บ่ให้ยืม เพราะว่ามันเป็นของของเฮา และเฮาควรสิรักษาความปลอดภัยของเฮาเฮา

คิดว่าบ่จำเป็น เพราะว่าอนาคตทุกคนน่าสิโอนเงินผ่านโทรศัพท์

อาจสิบ่ได้มีความจำเป็นแล้ว เพราะว่าคนรุ่นใหม่น่าสิมาใซ้แอปธนาคารกันมากกว่า

คิดว่าบ่ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโตโตว่าโตสิโตจ่ายเงินยังไง

ผ่านแอปธนาคาร

คิดว่าบ่เพราะว่าบ่ฮู้ว่าสิมีไปเฮ็ดอิหยังหลายใบ

บ่จำเป็น เพราะว่าบัตรเดียวกะน่าสิกะเพียงพอแล้ว

คิดว่าเฮ็ดให้เป็นหนี้ได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันสามารถใซ้จ่ายเงินเข้าออกได้ง่าย

ธนาคารกรุงไทย เพราะว่าเป็นธนาคารหลักที่ใซ้งานอยู่

ใซ้เดบิตหลายกว่า เพราะว่ามันง่ายแล้วใซ้สะดวกมากกว่า

มีความปลอดภัยในการซื้อของออนไลน์

มีความสำคัญเพราะบ่คันซั้นเฮาสิเฮาเงินจนเกินไป

บ่ เพราะว่าเครดิตบ่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้ว มีอย่างอื่นมาซ่อยซ่อยสะดวกสบายมากขึ้น

เหมาะ เพราะว่ามันสะดวกต่อการใซ้งาน ใซ้บ่ต้องพกเงินจำนวนมาก

ยุ่งยาก เพราะว่าเฮาต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะว่าต้องทำการเดินทางไปที่ธนาคาร

คิดว่าเหมาะ เพราะว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ใซ้จ่ายได้ง่าย

ขึ้นอยู่กับว่าการใซ้เงินของแต่ละคนมันเป็นจั่งใด

เคย ปัญหาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปธนาคาร

เอาบัตรไปกดตู้ ATM

คิดว่าแบบโทรศัพท์ เพราะว่าเฮาบ่จำเป็นต้องเดินทาง

สิแจ้งปัญหากับธนาคาร เพราะว่าเฮาควรสิได้รับบริการดีดี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

อาจสิมีการสื่อสารกันบ่เข้าใจ เพราะว่าบ่ได้เห็นหน้ากันโดยตรง

บ่มี เพราะว่าการที่ธนาคารแจ้งเรื่องอะไรกับเฮา นั่นคือผลประโยชน์ของเฮาเอง

ส่งผล เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาเฮาสึกใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น

คิดว่าเป็นแอปธนาคารค้าง เพราะว่าเห็นเกิดขึ้นกับคนหลายคน

การถืกหลอกโอนเงินจากซุม call center

คิดว่าอาจสิดีกว่าเพราะว่าเฮาได้เจอหน้ากันตรงตรง

แจ้งปัญหาแบบทางออนไลน์ เพราะว่ามันสะดวกแล้วกะสบายกว่า

คิดว่าน่าสิผ่านช่องทางทางธนาคารโดยตรง เพราะว่าเลาเคยใซ้

คึดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม เพราะว่ามันง่ายแล้วคึดสำบาย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

คิดว่าการแบบพิมพ์แชต เพราะว่าเฮาสามารถวนกลับมาอ่านได้หลายรอบ

มีความสำคัญแฮง เพราะว่ามันสิได้ระบุแฮงตนของแฮงได้

คิดว่ามีการแจ้งเตือนช้าไปหน่อย อยากให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้

กะสิแจ้งปัญหาซ้ำไปอีกรอบหนึ่ง

คิดว่ามี เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาบ่เฮาว่าปัญหาจริงจริงของเฮาคืออะไร

คิดว่ามีความฮู้ดี เพราะว่าเขาสามารถแก้ปัญหาให้ฮู้ได้

บ่ค่อยมัก เพราะว่าเฮาบ่ค่อยอยากสิให้มาสอบถามปานใด

ทำการเดินทางไปที่ธนาคาร

ควร เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาเฮาสึกใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น

มีความสำคัญ เพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเฮามีปัญหา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

จำเป็น เพราะว่าเฮาสิได้รับการคุ้มครอง

เซื่อคำแนะนำของแม่ เพราะว่าเลาน่าสิเคยเฮ็ดมาก่อน

AIA เพราะว่าเป็นโฆษณาที่มีภาพจำ เห็นมาแต่น้อย

คิดว่าอาจสิบ่มีความแตกต่าง

ที่แนะนำให้เบิ่งเรื่องสุขภาพ เพราะว่ายุคสมัยนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

เป็นประกันสุขภาพ เพราะว่ายุคนี้มีโรคระบาดหลาย

มี เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาสามารถไปซื้ออันที่เขาโฆษณาได้

เฮ็ดกรมธรรม์บ่จ้า

มาเฮ็ดการติดต่อธนาคารที่สาขา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

ค่อนข้างดีแต่อยากให้ปรับปรุง ให้เฮาสามารถเบิ่งเวลาได้ว่า รถสาธารณะสิมาเวลาใด

เป็นภาพสนามบินที่มีเครื่องบินจอดอยู่

อาหารอีสานมีเสน่ห์ตรงที่มีความเผ็ดและแซ่บอร่อย มีความแตกต่างจากภาคอื่น

บ่มักกินผักเพราะว่ามันเหม็นเขียว

ค่อนข้างมีความน่าเซื่อถือเพราะว่าแม่ค้าต่างต่างเซื่อเริ่มมาขายใน social หลาย

คิดว่าอาจมีส่วน เพราะว่าการที่เฮาจดจ้องกับโทรศัพท์มากเกินไป อาจสิเฮ็ดให้เฮาสมาธิสั้นลง

เมสเซจ เพราะว่า LINE บ่ค่อยได้เข้าปานใด

แบบฝนตก เพราะว่ามันทำให้รู้สึกเย็นสบาย

โอ้ย จั่งแม่นมันแดด

มีความเซื่ออยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเพราะว่าข่าวทาง Facebook มันมักมีข่าวปลอมหลาย

ส่วนใหญ่สิเบิ่งข่าวทางซ่องสาม เพราะว่ามีข่าวที่หลากหลาย

คิดว่ามี เพราะว่าสื่อค่อนข้างจะมีอิทธิพลทางความคิด

อย่าไปหาเซื่อข่าวปลอมเด้อ

ค่อนข้างจะขาดความเจริญ อยากให้มีความเจริญมากกว่านี้